زه غوره ګڼم چې تور قهوه وڅښم. ځکه چې د تور قهوې خوند ډېر قوي او اصیل وی او د هغې سره هیڅ شی ګډ نه وي چې ذائقې ته خوند ورکړي، خو زه تل د قهوي پر ځای چای څښم دا زما د ماشومتوب څخه عادت دی.